binŧida ma de, bigi ma gloda a ŧagni, biñaŋ bijimin ngi bitahla, uben bijimin ngi bijiif. Bari a resi njiminjiif ngi uwoda, brsei njimin jiif ngu usibi, njiminjiif ngu utahla. <hesitation> Wi ma gíni mbolo hee ga andaŋ hiinda bâa ma, mbolo he ga a njiminfaaj, a binŧida ma, bigi ma húrin yaa ngi bég inyóbodi gimanda bég gí binŧida bindaŋ bindaŋ, bindaŋ de, bég bà gaba.